جانور اک دوجھے توں سکھن دے طریقے۔ پہلا، کھانا کھوجنا، سکھنا۔ بالکاں، اپنے ماں پتا توں کھانا کھوجنا سکھ دے ہیں۔ کٹے، اپنے پال تو بلی توں کھانا چننا سکھ سک دے ہیں۔ دوجھا، سیکیورٹی دے طریقے۔ مچھیاں سموہ توڑ کے شکاریوں توں بچنیاں سکھ دے ہیں۔ بِلیاں، اک دوجھے توں پیغ توں سکھ دے ہیں۔ تیجا، معاشرتی ورتا۔ ہاتیاں، اپنے سموہ وچ بچہ دی سنبھال کرنا سکھ دے ہیں۔ کوے، اک دوجھے تے طریقے تے <hesitation> دیکھ کے چالاکی نال کھانا لبھ دے ہیں۔ چھوٹا، کھیل تے مذاق۔ کجھ جانور کھیل کے ذریعے اک دوجھے توں تکنیک سکھ دے ہیں۔ کنگارو دے چھالا، بندر دی چالاکی کھیڑا وچ سکھن دا طریقہ۔